Tsy mazava aminahy zaigny hoe ino zagny ilay zava-dehibe tianao ilana torohevitra aminahy. Mila hazavainao tsara hoe karan'izao ilay raha ilana torohevitra. Koa tsy izegny tsy afaka magnampy anao za.